Oke yang sa tahu tentang <hesitation> makanan yang bisa <hesitation> ganggu ato buat kita perma-pernapasan jadi kaya tra terlalu bagus tu pastinya goreng gorengan eh kalo disana tu memang minyak terlalu banyak jadi, kaya untuk de pu gorengan pasti kalo tidak bikin batuk pasti leher juga kaya serak serak begitu jadi kaya tra terlalu bagus begitu untuk tong pu <hesitation> kesehatan juga jadi, selain itu kalo yang sa tahu juga makanan yang pedis pedis eh makanan yang pedis pedis tu juga bikin kita punya nafas jadi susah begitu apalagi kalo misalkan untuk atlit atlit ato orang yang iyolah hobi olahraga begitu pasti kaya terganggu begitu terganggu de pu <hesitation> pernapasan kalo misalkan makan pedis banyak banyak nanti cepat hosa, jadi kaya sebaiknya tidak ini tidak makan yang pedis pedis begitu ato yang minyak minyak kaya tadi selain, iyo.